Mi yiɗan mi huwa nɗe jui kala nyalanɗe pat ɓo mi huwa nɗe awa re tati ɗou ɓe wi'a nyalaaɗe gotel tan mi huwata mi huwa aware sappo e' jui ɗokam somanɗe nanga tam masin ɓo walano a wi'a ta a yiɗa huwugo ɗokam nyalemai ko a huwata.